نوع المتاحف المفضلة بالنسبة لي هي المتاحف التي تجمع الآثار القديمة و القديمة جدا مثل متاحف الآثار الرومانية و متاحف الآثار المصرية القديمة و متاحف العراق و متاحف حضارة الانكا، كل هذه المتاحف تجعلني اكتشف و يكون عندي فضول باش نعرف كيفاش كان الانسان يعيش في هذاك الوقت و كل ما تشوف في حاجة هكذايا تتخيل هذاك اللي رفدها و الانسان اللي خدمها تشوف حاجة هكذيا تقول هاذ المرا مثلا استعملتها تشوف حاجة انتاع طعام تقول هاذي كانت طبخو فبها هكذا، تشوف هكذا، تسما كل حاجة تديك لزمن البعيد